Ukáaru, mëëneej ukáaru, këţo këţo uwar ţí ukáaru këdooli umiteero ambá këite koñaan jeej ukáaru ukocí úu <hesitation> wí mëwín wí uko mëncar pëband këdoona umiteero bá kuwite ţí uwíin injí.